Sot kam honger tavë me oriz. Kepën e coptume edhe mishin e pulës e kam fërgu n'fëltere bashkë me puter. I kam qit kryp, biber t'zi edhe biber t'kuq. Mandej i kam coptu dy patligjona edhe i kom qit bashkë edhe ato n'fëltere, i kam lon aty për nja dhet minuta. Mandej ja kom shtu dy gota me oriz, i kom përzi, edhe krejt kto i kam qit në ni tepsi. Mandej i kam shtu edhe katër gota ujë, i kom përzi prapë, edhe i kam fut në furrë.